Tijatyë dun t'sukë jëch dun ko'op jotyë minëp met'sëbyë nebyë yë yukën, yë ujt's a'ay t'suxkë jada jue dun chyam yak i'ixpë ko'o jaya'ay yuk kyëx puxnë kyu kyëx este at'suk kyëx abëkyë kap bi'i t'suxpë dun myëmënyë yë yë bandera yë mexico dun wyajpyë t'suxkë bi'i myëkëkëyë y este neyb tijatyë dun t'suxkë manzana, este t'suxkë ka'ak, yë papaya t'suxpë pues este yëyëch dun xi'im ko'op kotyë iuk në minëp iuk në met'sëbyë.